Siete horas ti ak'ä' tan inwenel ti- ti k'an jach yan chokoj, tan inmentik in- in- inwotoch, b'aje'laj y y tan inwa'lik ko'on, ko'on ti wenel ma' jach jach ma' siete horas ti ak'ä' ma'lo' ti juntuul ixch'up juntuul winik.